سأختار اليابان، <hesitation> لأني ودي أستكشف التراث الثقافي والتاريخي لليابان، بما في ذلك المعابد التقليدية والفنون، <hesitation> ودّي جرب الأطعمة اليابانية مثل السوشي والحلويات التقليدية، <hesitation> ورؤية كيف تتداخل ال <hesitation> التقنية الحديثة مع الحياة اليومية مثل القطارات السريعة والابتكارات وأقوم بزيارة الحدائق الجميلة والجبال.